ممكن يتم تحقيق السلام العالمي ولكن إن يتم إن كل واحد يتعامل بشكل رئيسي بشكل واضح جدا مع الآخر يتم تقسيم العالم لأوطان متحدة مع بعضها زي <hesitation> أوروبا لما تكون متحدة والعرب لما يكونوا متحدين فا ده معناه إن مش هيتم فيه هيفضل فيه سلام عالمي ولازم يحصل توازن ما بين قوى الخير وقوى الشر فا لو ده حصل هيحصل سلام عالمي.